<hesitation> Ël curry al e 'na spezia <hesitation> e pös duvrela për cundì ël pollo ma pöi d'aute ricette i sai pa përché nuiautri belesi a duvruma pa vaire, a ven duvrà pi che d'aut ën l'India